Nzi ni mulogoli na nzi ni mirimi. Na kutura hanu rimi nzi kore igasi you vufundi. Kuumbaka inyumba. kuromba vidari. Igasi yosi igonya sianyara kumenya. siaranya kurihiza vana. Na mukari wange nda mreka mmurimi arima. Kunyora mmutown humu ni cha muheza na angonya kusominyira vana. Yengo ira mbe nizing'ombe. zingoko. magondi kari zingoko mbe nazio. Kari mbe ni vindu vindi yengo. Vibaka viveku. imbwa iveku unyara kungonya kurindariboma. Nzi igasi yuvufundi agora kumiiga sarasini. Sasa nzi ndamanyikan kabisa. Sasa nzi ndora igasi iyi ni ndai. Ingonya sana. Vana vange vasoma. Valla wakisoma. Kari rwaku moroma mu ndi kuve nu wundi ave form4 muhiga gunu. Ku zigasi ziangora ni zinyingi. Ndaga maduma. ndaga maganda. ndaga zinguza zi kienyeji kuri mutere. mutoo. rikuvi. zinguza izi ziosi ndagaa. Kari nganaganii mbe nu murimi gunyara kuduka

<hesitation> uvuremu voveyo igare dave. utureme twageha avandu sivave wenira vurahe dave. vandu nukuhenzerizana tungana tungana tudi tudi. Lakini rwakiza munyumba mno chigara inze ndivurwa umuhiga gwa sitini na tano. rwu umuhiga gwa inze ndivurwa cherengani yenu. rwababa yagurayo sitini na tano manze umwiga wa sabini ma kumuhiga gwene yigwo ma kukwamebyaza weneyo. Ku igasi yakokora mkivara mno nigasi yokora. na ingawaje kunye avarogori umanye avandu varogori navandu vaganagana imbere, avarogori sivave avandu vokohenza hase dave. sivave avandu vukuvaa namangana aminge. vehenze iye nanyori otosendi avore noho mbenge umukari hunde aa. Kunye kuvezaku nizimbarika dave avandu varogori navandu vukwigumila kwisingele vulai. kuzizagila vurahe. kunye navandu vakwamanya kurenda imigeze jetu. Kari rwambende mutown sigave mbe mutown ndahenzeriza hasi dave. manya ndareka avana vaa yengo, ndareka ifamili yaa yenyo. Nziza wenira paka ndore vazizagila ndi. menyi navana vaa vasomi vamara. Kari mbe navo mutown ndamenya nangavo nimbe navo vamanya <hesitation> kove na baba na nengeriza kuvigiza imima vamenye kure avana avarahe. Si gave vagende kuri van vamadiku ganu vakora vindu vudamanu dave. Kuri mwana wange mukana uyu. muhigu gunu akora rigers. Nu mwana wange akora rigera ni rwa afunge musuru. aziza kumenya na mameve amuigize mima ju mwana mukana genya amenye nangajio. Amanye ndi. Ni ave mundu muhindra amanye arava ndi mrukari rwerwe. Ni ave mrukari rwerwe amarinde ndi vana veve. Ku kindu varogori vahenza sana. umanye madiku ganu zingari ni zindinyu. Ni zindunyu mbaka mwana mukhana umuhenze. Umanye mwana uyu ave namna gani. Kari vana vayai vulla yaha. nutaikara navo kunavaze vakuregere. Ku vana vayai kuvigiza kusarakumenya. kuviigize mima. kuvavole vurware vuve kunu. vamanye vurware vuve kunu. Nutavola vana vakana mang'ana ni madamanu. uranyora vana ava vurware vwaiza kunu. Kuvigiza nu kuikara nango kabisaa. Surora mutown mbe na vana vayai ava na mwana mukana na amari musukuru azin kumenya na ninya. Na ninya ambole. gavendi gavendi. Vurware vuve kunu. Sia manye kuri anyara kumenya.

Akovole kule inze sambavole. inze ni umumasava. Ovole umwana mukana nanyori umundu mwikura umumbole inze nuwishiri heye. inze numurogori ndura mushiri yeye. nuhula mwana muyayoyo nakovala kari inze nuwishiri yeneyo mureke chigira numujiru yigaye kovora kovorande muretana. Namangana yaga gakoreka kwagarora. Ku kunye ikindu chakovora nikusara nyasaye kumenye munzira indahe narionyori ugumere. nakande avandu varogori ma umanye amaganisa gajagira evorogiri. avandu varogori na vandu vamanya iringana ryanyasaye. vandu kuvugana. Nutavugana uranyora iriboma ririo rigoyana novola avana vakorende. nuvavola vav <hesitation> iye navo vagirungana vazia y <hesitation> nuvavola nd <hesitation> vakuba umugongo vazia eye. nonyora kari yive oveku umundu mukivara mno mwosi dave. Lakini niwakakora amangana yaga gosi wakigiza avana imima uvavole saa wavatura, uvavole xagenyekana vav. <hesitation> kunde umanye kunye rwakwari musukuru imihiga jakare jira kwakubwa iboko. ekeboko nikindu ikirahe sana. nonyora umukere nakuba umwana nove umwivuri naive genyekana uvugure kari ekeboko kande umuteve ukubi umwana chigiraki akovole nde. kandi yive uvugure imbimbu.

Baas mumkerura kandi avuguraza kagembe keke adukunya dukunya kuzaa harigina hara ataga chataga matagaku kindu kidogo muonyora avana variza chigira unyara kari kuvaa numrimi umnene. numrimi gwenigwo gokonya dae lakini umndu mrogori vogeri vwavenangavwo novogeri vwagirigari kabisaa anyara komenya kari mtundu twovora mkarimi kadidi lakini lakini yibangiraza mmurimi mwene mra msakuru natura yira nakang'ombe keke onyora yamina urusyi rwirwe. urusyi rwirwe rove yaho. ayaveku ribwoni baas makari chigira yayitula anywa tosera azizagilazavurahi lakini nohenza vandu vandava yava vandu venava vanakivara vakomuava yavo venya vinene. vave nimirimi minene kari vamanyi kujitumikira da monyora umndu mrogori natura kuri evorogori yaze avundu kuri m- tranzyoya mwakamenyimu onyora umndura akora mang'ana manene akora mang'ana manene kari vandu vahenza vavora eeeh numunduyu avendi nikivuni move mmurimi genyekana utage kari imisara. jive henehara utage misara josi jinyara kokokonya chigira kari ruku. nuwenya ruku uruku lazima umusara kuri gwumkado gura unyara kotema nusunzura yaani nusunzura mkado gura onyuraku uruku. lakini onyora avenumrimi umnene lakini avenurukh hango dah <hesitation> kukindu chokohenza chumundu mrogori ahenza mrogori numundu yarora imbiri. Kari nuzia kari ivurogori unyora ni vigizi ni vo vumbaka zinyumba kunu. Umanyi iyi ni inyumba ya murogori. Kari kunu kamakuveza nu mukere kunyumba ya kuveo. Ni mukere mwene yituriza amanye inyumba ngore ndi. Ndule yaha ndule yaha. Yaani ni vandu vamanya kudidikana ni kindu cha muhimu sana. Umanya tula yaha uziza yaha. Nuzia avundu umanye. Hapana kuzia kuikara na honga mumbaka na vandu ira nu manyi mundu ura ara ria ndi dah iwe uzii avandu unyora vandu vakuikara avundu na iwe uikara mumbaka mwene mra alafu utanga kumoroma. Na mang'ana vamoroma ganyara kukonya dave ive ni uzii avundu nivakitumi avundu. Kora kikusiri avundu ara. Nu kori kikusiri avundu ara uture. uirane hango. Uhenza hango havora ndi. Niwakhahenza ndio ma uhikara. Uuliza uhenza. kivara kivora ndi. Niwaka huliza, kivara kivora ndi waka huliza uvora. sasa kivara. ngore ndio. Muikara nu mukere wowo umbora ni wakuziza ndi na kivara kihenza ndi. Kukore ndi baas kandi mukere anyara kukua kungu utavora ni msakuru wiri boma ni ive umaukore mang'ana gosi dave. Umukere kandi ave na mang'ana gege anyara akukonya. Ni kuri utala mwana ikari avandu alafu uvora mwana uyu avendi. Mukhulize. Kunyora valogoli kari mwana vazi kusura vandu vamanya za mwana uyu ni mulogoli na genyekana kumanye kumenya na vandu. Utamonya vandu dah. Nyasaye ama avora mundu uyu nienya mukonye akonyeka dah. Kuri kuve ndi. vindu umahula mkivara nuvora virakurama. Kari niurume vana va vandu kari iwe virakuruma. Utave na munwa wa kuruma nu kumoroma mang'ana manyingi dave. Baas nu huliza kandi ikivara kuvemu hiki. chenya ndi utagotwa serikali ivora ndi. Girondele umanye. Utiikara hango za dave. Girondele umanye. Chigara kivara hiki urora madiku gani. Mang'ana kukoreka madinyu. Ugare munyumba kandi ku unyara kuhuliza. Kave kavendio kunyara kuhuliza umanye kivara kivora ndi.

Kureka mwima gwari ivarogori dah. kari niva kwa gotera mtranzoia mwitu humu. uzii ivurogori uege mang'ana manyingi ku vandu. nu kugazi avazizagila. viikara chigira vandu va nairobi viikara vigizana hulla. Chigira kuvolana mang'ana malla gukuonanya. sulla nu nyota kuri riboma musakuru ya kutura muboma aveza yareka mwana muyai munene yi mwivuri wenyu. ni uvora utunge kikongo. wenya uumbake ara. muyai munene yu genyeka aaze ara kutungiri kikongo. nu manye ni uambakare akutungiri kikongo. nu manye nu sura akutungire kikongo. mundu genyekana aingire mumba mra dakhu genyeka umrange kuri msakuru akutungire kikongo. kari vasukuru va vugana vamava veo. genyekana akutungire kikongo. unyona kuri mwana mukana munene. ni kuri mama yatigara muboma nulla mwana mukana yikaa muboma ndi kuri iwe ndi wakumbaka inyumba yikaa muboma ndi kuri iwe ndi wakumbaka inyumba muyai munena akutungire kikongo wakamara kuumbaka inyumba ira. irishiga ku moshi gutange kuhuya munyumba ira ni mukana munene. mama yamureka kuri mukere wiiboma. Baas kurwumkerura rwaiua baas kumromberaku kindu mryi mwenemura baas mumare kari ganyarikana hii kuhula kuri vana. kuri vakana madiku gano nuwumbaka inyumba, inyumba. umundu mkari kumwima gwa mndu mrogori umndu mkari sianyara kwumbaka inyumba nembe mruguru maninziza kwikara ninzize kogona mmba mmba mwene mradave. chigira myayitu mnene niyakambira kekongo. kunyumba kura nannzi nembeho nyara kufika iribadi ryukumaliza ryukukisa lla mrogori avora kesegese kunyumba kura baas makandi kari nindura nzyi mruguru inyumbira iridiku inyumbira numkerange na ni nindi umkerange nitingiriza inyumba yenira umanye sasa inyumba yenira nnzi sianyara kugonamu dave nanengonamu nyara kohera ula mmihiga jari jahanyimara kwari namigizu marahi nnzi sindari nyara kwivura umwana ichova mandete mwiboma da paga ndari ndetere mamitu nindakaretera mamitu mwnauram. mmbole. mwanuyu ndakwivura ichova. navamoroma mang'ana. vamoroma mang'ana vandu vahindira vamoroma mang'ana, vamoroma mang'ana vamoroma mang'ana vandu vahindira vamoroma mang'ana umwanaura kari vavega. yizukana vavege nanuwovo dave umwanura yakuza kuvateva mwana mukana. Umsi uvuy umwanunu umwanuyu nuwavo, umwanuyu nu y <hesitation> vateva kabisaa haya nohenza nuzyi mumanya eeh madiku kurigano umwana mkana agadaza oh msigigu nigwa kitunguru native ovora y <hesitation> nugwa kitunguru imihiga jakare avandu vari nichikalo vasakuru vari nichikalo na vasakuru vara kindu chavakora kari vikara hala vateva mwana mkanura umsigugu nugwugwo y <hesitation> umsigugu haas kari vateza virenge vavora uvitiri mmbirenge mwene mura lakini niva wari unyara kovora uvitiri mmbirenge mra ole uh uh wirana dave waziraza kugeneyago. ku kindu chokora kunyi kwaronda mwima gwakare. kwaronda mwima gwa kare numwima gokokonyw zaidi gwakora kabisaa. mundu mrogori yatigara yaani kumakuhulaho yaani kuri vasungu vatigari mkivana mno heheee. ku kunyi chokoveku kovora umwima gwumrogori kurogonde chosi chokokora kohenze kusare nyasaye kukokora nuku nuku yiki basi na nyasaye mwene akore baas nakandi kuri isayeniyi kuve navageni vingi kogerizi kusara kandi avageni yavo vakohenzeraku kari ivindu ichoviyi vakoreteraku baas. Kuve na miandu kunyara kuvika ku hango ufwana kuri mundu chigira nyasaye mwene si isuvira yenya vudaka dah. Ya yanza vandu vakore ndi? Mundu yiikonya. Nawikara ati uikora iwe mwene uikonya. Na kunyi kuzizagile vurai. kuhenza miigizi zietu. kuikala mrisala. nikugenda. umanye ivangeri ya vora. rusimuka kutura mwiboma kiziza. vandu vamanya za uyu ni mwirwazi. uyu ni mhambeku kurondera kurigenda ryoryo. Kari kuvika. Salla kuri mundu na zia mrivugana vandu vamanya za mundu uyu kweri ni wa ivangeri. Kari siagenda umanya za mundu uyu ni wa ivangeri. Ku kenyekana inguvu uivika ni mrimenya ryoryo. ive ni inguvu ya mundu amanye mundu uyu ave ndi. mundu uyu ave ndi. mundu uyu ni munifu noh ave na mang'ana manyingi dah. chigira kindu kikukonya genyekana vandu vamanye vurai vovo. Vandu vamanye rigenda ryoryo. Vakumanye vurai. Genyekana nuve mkivara vandu vakumanya. Kuvurahi vwovo. irwo rwola avandu vala kari vandu vakare kari vaturaa mkivara mno kare monyora bado za amita gavo gakiri korondekana kuvurahi vwavo, korondekana kugavakora nutizi kari ku ku vala vaveho viturizaza evorogoriira onyoraza kari ibarabara varanga ryita ryumundu fulani onyora inndu iriganisa lla ryayumbaka kuryita ryumundu fulani eeh onyora kari niva nikari amazaga kuyava onyora vahandika onyora kuri ezororj havavika amazi hara vavikaku ryita ryumundu fulani nagenago igo gagenyekana kokore h <hesitation> kari vasungu kovora ati vasungu varaza kunu kovore kuvuri koronda gavo dave nitari kindu chuhula chu nuveza mring'ana uvwiku nikindi nokohenze hukwatura kwanza kuduchindi kuduchindi, kuduchindi kuduchindi kuduchindi baas manyasaye mwene amanya sianyara kukokonya.